Ñuka shutimikan Marìa Banshuy, ñuka llacktami kan <noise> Santa Cruz de Guamote y cantón Guamote, provincia de Chimborazo. <hesitation> Kaypi, ñuka kay tutamanta rimakrini sobre ñukanchik mikuna típica. <noise> Ñukanchik llackta ukupi, <noise> <hesitation> ashtawan, ashtawan <noise> como tradicional charicnchik, papas, cuyiwan y chay ashtawan mishki mikuy kan ñukanchik tukuy, kishas tukuy marcakunapi <noise> y kay llacktapi chayta mikunchik igual colada morada, tandawan, shinallatak, <hesitation> ñawpa, ñawpa ka. Ñuka shuk wambraka kay urasta ruador karakanchik, tortillawan mana ni tandawanpish ruador karkanchik, sino <noise> colada morada y tanda wan rador karkanchik chayta ñukanchika, <noise> mikushpa, wiñashkanchik, chay igual shuk mikuna tradicional kan, y shinallatik, kan, es, <hesitation> ima <noise> ima, ñukanchik kashna ayllu llakta ukupi chashna charinchik ima raymikuna chaypi, <hesitation> chashnalatik charinchik es mikuna tipikakan: mote, shara mote <noise> chayta igual tukuy wasikunapi ima compromiso charishpaka ñunakanchik ña chayta puntaka ruanchik <noise> y chay ashtawan mikuna tradicional kan igual, <noise> bueno ña kunan kay epokakunapi ña juventudkuna ashtawan ka ña konsumish katishka es arroz, chaymanta ñawpaka tiarka <noise> Papas, habas, shara, <noise> chaikuna ñukanchik mishki mikuy karka y kunankama, chugllu, <noise> chaykunami kan mashti chuglluwan, quesowan igual shukta mikunatian, tipica <noise> <hesitation> chayta parlaytukini kay tutamantapi, sobre mikunapartemanta <noise> chay washa shinallatak rimash nini ñukanchik kay llakta uku verdurasmanta <noise> ñukanchik chashnallatik wiñashkanchik ashkata, chashnallatik mikuna verduras, por ejemplo; ñukanchik llackta ukupi tarpunchik nabos, <noise> tarpunchik acelga, tarpunchik espinaca. Ñawpa, pawpanka chicha este <hesitation> mikudor karkanchi es nabo de chakra, nishkata, chay ashtawan saludable kajarka, ñukanchik wasi ukukunapika, chaykunata ñukanchi consumishkanchik y chashnashinalatik, arroz de cebada kashka, chaykunata ashtawanka kunsumishpa, katishkanchik y ñawpa, ñawpa shinallatik, <noise> ñukanchik wambra, wambrakuna kay horaskuna hastawanka chashnalatik tzawar mishki tapish ñuka mamita cuando chashna charidor chaykuna ñukanchik, consumishkanchik <noise> <hesitation> chaykunata parlartukushkani kay tutamantas huraspi. Bueno ñukami kay ashawan yuyarishpa, pitiwan parlakrini y shinallatik ñukanchik wambrakuna kay huras <noise> ñukanchik <hesitation> ñukanchik papikuna parlador karka. Ñawpa, ñawpama ashtawanpis mikunakunakuna màs <hesitation> sano, cajarka nin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 <noise> A lo mejor mana ña ñawpalaya <hesitation> granukuna fukunishpa o maypika <noise> ña pitiyun medio mashti <hesitation> kishkaykunata yachashpa may, <noise> migración kunaman ña wawakuna llushishka paykuna kisas ña chashnallatik. <noise> Chagrurishka ña mishukunawan y paykunash a lo mejor rikunkuna ña chay mikunkuna, ña chay tradicionkuna, kishas chaykunaman <noise> paikunapish ña <hesitation> katirishkalata sintini <noise> y kunankutin <hesitation> bueno asha, asha consuminkuna pero mana ña, ña ñawpa, ñawpakunalayaka kunsuminkuna, y kunsuminchik <noise> kisas chykunamanta ñuknachik kay llackta ukukunapipish ashka desnutriciòn tiyashka, unkuykuna igual hapimushka, <noise> a veces ka chayta ñukanchipish mana kuentata kunchik, y dale consumiendo de las tiendas tukushkanchik, <noise> ña nini ñawpamanka chishana latik, azukarta mana utilizajunakashka <noise> simplemente tzawar mishkita mikushpaka mas sanos, mas saludables kadurkunakashka <noise> y chaygunata ashkata ñukanchicha may llacktakunapipis saquishpa, saquishpa samushkanchik, <noise> chaykunata alli, alli yuyarishpa ka, seguro de que <noise> bueno may alimentos chari saludable, shinallatik tiendamanta tian, pero yo creo na tanto kan sino ñukanchik tarpushka murukuna ashtawanka ña saludable, <noise> kashka y kuten <hesitation> Kuna kay timpopi rikuji ashka contaminaciones tiayashka llakata ukukunapi, plastikukunata maypish shitanchik <noise> ima basurakunatash maypi, maypish shitanchik chaykunataka <noise> rinkuna ñukanchik allpakunaman chaykuna, ashka, ashka unguykunata ñukanchik llackta uku allpakunapipish <noise> kishas wiñarishkaka kunanllatik urman lanchas chay lanchakunata mana aveceska <hesitation> granukunash ña amakñariyachik ña almacén kunamu chashna ranshpa fumigapika, chay fumigadakunawanka medio ña pararecklaya tukun kutin ñukanchik <noise> <hesitation> chashna llaktakunapi tian igual este hambikuna chay orgánico nishkakunata bueno maypika intitucioneskuna igual ayudashka chaykunatash yachachishpa chakunata rushpa controlashnikpika medio mana tanto <noise> utka medio calmarik laya kan, pero kutin ña chashna <noise> quimikuwanka ratu hambijishi medio pararicklaya kaji <noise> maypika chayta ashtawan medio ña aplikash katimushkanchik y chaykuna ashka kutintak <noise> igual ña kunanka fumingakuna ima crecimiento, desarrollo, engrose, tantas fumigadas <hesitation> granukunapi churankuna y chaykuna igual ña. <hesitation> Ñukanchik kutin consumishpa katik pika ñukanchik organismo medio mana ña alli <noise> cashkata laya, ñuka partemantaka sintipani chaykunami ashka Yuyarikpan llackta ukukunapika <noise> mana allita rurak yuyakchinchin <noise> ashkata kunsumishpa katishkanchik chaykunata <hesitation> shina, <noise> ñukanchik kay <hesitation> ña nikuni yurakunatashita maypikapipish a veces ka urmachinchik mana kutin tikra tarpunchik, <noise> chaykunaka ñukanchik <noise> llackta ukunapika ashka, ashka <noise> mare unkuykuna yaykushpa katiklayakan <noise> chaykunatami ñukanchikpaka kuydarishpa katinayanchik <noise> <hesitation> chashnallatik, bueno a veces, descuido kan ñukanchik llackta ukukunapi, por ejemplo, tayta amitu nishkaka charinchikmi mashki shunk kanterito, yaku ashpitakunata charinchik chaykunapika mana tarpunsh nima hortalizas, verduras, <noise> <hesitation> puro randishka, puro fumigadata, mashti ñukanchika <hesitation> <hesitation> radishpa mikushpami chashna a veces rato ima unkuypish waktaklaya kashkata yuyani, y ñukanchika tarpunayachinchikja, ñukanchik propio allpapi, ñukanchik maquiwan <noise> hortaliza kuna, ver- verduras kuna, cereales kuna, para mas de mikunanitapaka tayta amitokushkaka tukuy wasipi chariyachinchika allpitakunata, chaykunata rashpa, katina yachinchik <noise> ama chashna puro consumo de plaza kanapak yuyani ñuka partemantaka <noise> <hesitation> Chaykunataka kay tutamantapika ñuka pasrlashkani pagui. <hesitation> Y shinallatatik ñukanchik kay uku kawsaykan <hesitation> a mayor parte quisas ñukanchik <noise> wiñanchik animalkunawan, kay ratupika ñukanchikpaka producciòn de leche, quisa suk sueldo basicolaya rikurishka <noise> <hesitation> algunos hogariskunapi, ñukanchikpish, como warmi igual ingresusta <noise> generarinkapak, <noise> y wasi ukupi, <hesitation> pitiwan alli kawsayta kisas charinkapak wawakunawan, chay kutin shinallatik, trabaj este llankanchika <noise> animalitokunaka wiñachish llackta ukupika. <noise> Este chuchisitukuna, wakchitukuna kuchillitukuna igual wagritukunata, <noise> wiñachishpa, katinchik, ñukanchi este, trabajokan, <hesitation> kisas utkamanta, al menos chishna uchila wawakunata charishpakarin ña chishna, Escuelamun cachanapaka siquiera nada dicho, siquiera cinco de la mañanata hatarishpa, <noise> yanus shakishpa ña wawakuna ña rullirichunnishpa <noise> saquish, kutin lechemunka ridur kajarkanchik, <hesitation> rinchik. <noise> Kunan kutin shinallatik, ña wawakuna hatuyan ña <hesitation> estudiokuna ña na tiapikka chashna pitiuwan kisas <noise> <hesitation> Durminchik chaymatmi ña las seis de la mañanaka ña pero llushinakanchik animalkunaman <noise> leche lluchinamun seguranaman chaymantami tikrash kutitak <hesitation> desayunuta mikunkapak y chishnallatik, paykunapuk pendiente kanakachik <noise> porque paikunata kuydakpi, chishna mikunata karakpi, yakuchurakpi igual animalito wakritukuna lechewanka, producción diario kan kutitak paikunatapish deskuydagapika igual mana ña producción ka normal llukshin, <hesitation> chaykunaka, igual ña kanakan, paikunatash bien mantenidos <noise> paykunapish kutin ñukanchikta mantenichun chishna kan animalitukunawan igual llankana llackta ukukunapi. <noise> Y shinallatik, kutin, <noise> mikuy partimanta, bueno nejunakarka, ñawpa, ñawpaman shinallatik <noise> ñukanchik kay llackta ukupi bueno chay Fundación Maquita shinallatik ayudan, chishna tallerkunawna <noise> y asha, asha kushpa kishnallatak hortalisaskuna chaykunata rushpa micro organismos ta rushpa, shinallatik lanchakunapupas, <noise> chay fumiganakunapak chaykunata chash ayudankuna paikuna ashkata, bueno chaykunapi asha, asha chishna conocimientota hapishkanchik, <noise> maypika ñukanchikllatak charishkanchik shuk descuido yachashpapihs, mana kutintak ñukanchik wasi ukupika ranchik chishna sakirinchik, sakirinchik <noise> <hesitation> cahaymi shukpika ashka llakilaya ñukachik partemantapish rikurin Maypika yachiska hawa mana ranchis shakirinchik y kipataka kutintaka kutin ña lamentakunchik <noise> granukuna chashna <noise> lancha hapik hima mana fu- fu- fumigashpa por ejemplo ña; <noise> ninchik <hesitation> yachashka hawa kutin mana rashkanchik nish. <noise> Chay kan y shinallatik kutin mikunapika, <hesitation> ashka, ashka nutrientes tiyan nin <noise> kay quinuapi por ejemplo, sopa de quinuapi, sopata ranakanchik nin, arrusta yanushapish chagrushpa yanunacanchik. Arroz secowan y quinuawan y ensaladata ashtawa cunsominakanchik nin almenos ña chishna cuarenta, cincuenta años <hesitation> wichimankaren ashtawan ña puro sopas, verduras, mikuna kanchik nishpa ninkuna chashna nutricionistas <noise> a veces ka na chayta uyashpa <hesitation> mashti mikunchik kishas chishna puro pollos, de la tienda mikunchik, a lo mejor puro arroz chaykuna ñukanchik <noise> unkuyta kun, ñukanchik kuerpopika ñawpa ñukanchik llackta ukukunapi <noise> na tiashka por ejemplo, nunca na uyarishkani ima cancer, mana uyarishka <noise> diabetis, mana ñuka wambra kay horas na uyashkana chay uguikunataka nunka na uyajashkani pero kunan kay tiempopi rekugpika <noise> ashtawanpish ña ratu, chay unkuykuna hapishkatishka, <noise> diabetes nishka, chi cancer kuna a la piel, cancer al seno, o sea tukuy chaykuna yaykushka ñukanchik ukukunapi igual <noise> Ñawikunamanta kishas wawa uchilakunamanta rikush ña maypika, puru lentes utiliza kallarishkuna <noise> igual nin chaykunaka ashka chishna harinas y azúcar kunata kunsumish o <noise> ninkuna igual chay <hesitation> colorantes ninkuna china cola, chaykunata ashtawan ka upikashkapi <noise> igual chay <hesitation> tullumampish, unkuykuna yaykunish ninkuna <noise> chaykuna ashka llaki, llaki rikurin ñukanchik llackta ukukunapika y chaykuna chashnalatik <noise> almanos kuna kay pandemia horas uyashkani shinallatik ñukanchik llackta ukukunapika ashkata kunsuminamikashkanchik, por ejemplo <hesitation> locro de cuy porque chaymi kashka ashka igual ñukanchik <hesitation> mikuna saludable <noise> chi cuykuna igual charishka, chishnallatik allshka <noise> kisas vitaminas o nutrientes chaykuna charishka chaykuna nen de que igual cancertapish <hesitation> elimina charishka hawapish nishpa ninchih allkata cuyitakaren consumina kanchik nishpa <noise> nishkakuna paralashkuna chishna yachackuna pero ñajapi nikushkalaya ñukanchik descuido igual kan maypika mana wiñachinchik, mana <noise> o wiñachishpapish mana cunsuminchik kisas katuchik <noise> kutin tiendamanta randish shamunchik chaykuna na alli rikurin ñukanchik <noise> llackta ukukunapika chaykuna <noise> ta neshka igual <hesitation> chishnallatik nishka por ejemplo chay Mana tantomi memoriakuna alli, alli kaglaya kacpika igual, <noise> cosumina kanchik <noise> habas ta kamchash chay pero <hesitation> kallana barro, kallanapi canchashpa kanchash chay tashno neshka chay yakuta rurash en ayunitas upina nenshpa <noise> uma cerebro puka alli nish nedork nedorlkuna kash karka <noise> ñukanchik uchilakacpika ñukanchik mamikuna chash kudur kajaka chay habas kamchash, chay yakituta utkata <noise> como kuna café yakuta ubiacklaya chashna kurdurkajarka chaywan <noise> sara kamchataka, kallanapi chashnalatik kamchashka nima kachim nima <noise> aceitewan chasnawan <noise> ñukanchikmanka karajarkaka ñawpaka <noise> chaykunata ña nini kay tiempoka libre shakishkanchik mikunataka mana ña chay cositaka mikunchik igual <noise> rador karka <hesitation> chi <noise> atill lulun capomanta chay atill lulunwan <noise> paikuwan kunan nose ña tanto nima katuta rikuyachini, <noise> paikuwan ceboll, chay yurak cebollawan caldota ruash chaypimi mashkawan chapuchish <noise> kachakjarka ñukanchik papikuna, ñawpakuna <noise> ñukanchik a veces ña kunan kay tiempopika mana ña wawakunamash kishas <hesitation> chashna a lo mejor karashkanchik, karanchik <noise> chaykuna ña ladomon saquirishka laya kan. Chaykunatami ñukanchik llackta ukukunapika fortalesishka katina yachinchik <noise>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 Chaykunataka kunshuminchik igual <hesitation> charini plantitas <noise> medicinales nishkatapish chashnallatik charichik charini huertopi como manzanilla, cedrón, toronjil, <noise> charini chasna toronjilta <noise> chashna cafe yakituta ranapaka <noise> nedorkuna de que toronjilka corazón nanakpuk alli chaykuna preveninapak alli nishpa nedor kuna kakpika chaykunata ñukanchik partimanta consumishkatishkanchik <noise> igual <hesitation> charini, tilo, alomejro maypika mana riknchik como planta medicinal sino rikunchik como plantas nativas, <hesitation> ñukapartemanta rikushkani de que chay tilo sisata akca alli kan <noise> ujupuk por ejemplo: alli kan maypika descuydo mana rashkanchik, mana upiashkanchik, <noise> y sakishkanchik como simple planta nativa rikush <noise> mana konsumishkanchik igual, <noise> charini igual <noise> borraja chay igual maypi, maypipish wiñanla chay borraja nishkaka <noise> chaywan <hesitation> aljua sisawan shinallatik ojupuka alli kadorkajarka ñaewpa ñukanchi wambra kuna kay huras chayta solo upiarjakanchik. <noise> Aljua sisawan <hesitation> borraja sisawan chayta timbuchin suk limonta kapin chayka ña, <noise> gripe ka na <hesitation> chishna <hesitation> urmachijarka ratitu pasharlakajarka <noise> Y bueno chashna shinakan y kunakama ñuka partemantaka chay plantas medicinales taka kunsumini a lo mejor wambramanta chashna kusumishkatishpachari kunan <noise> kunan <noise> derepente, muy derepente chishna maypi demas ña uju japikpi <noise> chashna <hesitation> farmacia mantaka ñuka kusha chishna randidur ima pastillas chaymantaka ñuka partimanteka nunca, nunca, casi mana farmanciamantaka utilizas kani <noise> kunankama tayta amito pagui Dios pay, kudayshkamanta, o ñukanchik papitukuna alomajeo wambrapi alli alimentación kushkamanta <noise> mana tanto ukuyka japipashka ñami, ña <noise> pishka chunka wataman cumpline <noise> tayta amito nishka mana atanto ima unkuyka urmachishka, gripila hapishka peor ña shuk punllita, ishki punllita chay hambikunata upiashkaka ña rato pasaklakashka mana ima <noise> chayta ñuka <hesitation> partemantaka ima grave, grave kador kajakachu <noise> tayta amito igual quero nanaypofpish chashnalatak ñuka charini, por ejemplo suk yura de arrayan chay hoja kunata alli kadur kajashka kashtuna mana yachashkamanta ñukanchika kuntin mana imata chayrishpapish rador kajashkanchik <noise> chay hojakunata kashtukpika ña na tanto chishna, quiru por ejemplo chay kuru, quirukunapika mana gracia tiaridur kajashka. <noise> Chayta ñukapish kunan sarunkunala uyani de que chay allka allimi kan <hesitation> chicleta masticanapak randika Hoja de arrayan ta hapichik siquiera suk cinco hojataka <noise> kashtukuychik nish, nishkakuna chayta bueno ñukapish <noise> <hesitation> kunan chashna rurashpa katidur kashkani chaykuna ashka, ashka plantakunapak <hesitation> shina parlashanikpika tiyan, <noise> ñukanchik llackta ukulatipik kukanchik tayta amito churashka mashna yurakuna mashna mikuykuna, <noise> mashka plantas medicinales a veces ka na yachahkamanta sarush pasanchi <noise> igual suk experiencias charini <noise> suk señora Guamote pe chashna ñawpa ñukanchik wambra kay horas kawsador kajarka, <noise> este chasnalatak cancer al ceno nishkawan, kawsarjarka <hesitation> chayka <noise> konsumidora karka payka puro sisa de taraxaco <noise> chay yakuta upiadorra karka payka siempre, siempre chaysi kada punlla chayka mana pero apeoradorachu kajarka ñuka chayta parlani, <hesitation> ñukash wambra kash, ñu mamikuna chayti <noise> chishna yaykukpika, yaykushpa puridurkarkanchik chayka pero chayka finaditaka, siempre upiadorara karka chay yakuata. <noise> Chayka mana pero ima may hospital munpish ridurakaka chay yakituta upian chay cáncer al ceno charini nishpa nedora kajarka pero nunka nima operacionawan mana rijarka, <noise> sino chayta upiashpaka chaylawan kawsaklajarka mas de unos ochenta años ima wañushkanka, bueno chayta mana al tanto kani <hesitation> chaypi Ña shitarijaka chay señoraka chayta upijarka chay ña nini ashka <noise> platas tian ñukanchik llackta ukukunapi sino mana consuminchik chaymi ñukanchikpaka <hesitation> nejunashimunta ashka, ashka, <hesitation> muy dejados kanchik maypika mana <noise> uyanchik, mana ranchik sakinchik, sakinchik <noise> kipata ima unkuykuna ña ashtawan apeorakpi chaypi a vecespika ña doctor kunapakman <hesitation> asuminchik chaypikuna imata nin <noise> operaciòn, operaciòn simplemente operaciòn ima unkuy hapikhipi ña mas rapido cirujianijika chayman <hesitation> a veceska rinchik chaykunami ñukanchik llackta ukukunapi mana aplicashpa chashna <noise> a lo extremo mun rinchik